تصور کٔرِو، بہٕ چُھس خۄشکی دوران اکھ کٔمیٖن دار۔ مےٚ پَزِ پننِس فصلٕچ حِفاظت کرٕنۍ، آب جمع کرنہٕ خٲطرٕ، تہٕ نہرُک آب تہٕ روٗدُک آب استعمال کرُن۔ تہٕ اسہِ چھُ تِم فصل وۄپداوٕنۍ یِم ۔ آبٕچ ضرورت چِھ کم۔